engka to olokkoloq laing e <hesitation> tuo ri laleng waewe tapi mapputtanaq to i iyana ritu buaja tapi nakko poleni makkuwae biasani tu menreq mapputtaneng